Agny Zapôgna ndraika, Zapôgna zany an de tegna malaza amina haiady a, amina resaka Karaté, de zare koà de mivavaka amin'ny atao hoe Bouddhisme, Bouddhisme io a, zay koà zao mampiavaka ny kolosaignanzareo agny Zapon.